Ise yɛɛt kea net misot anet awe, na tse ifa iyɔng fi ise ashon ni ifa ifɛ ashon ni iyɔng fi inodi, ṫ, inaad ibaane, ifa iyɔng iye iban barang anet iren. Kɛ aned tse azɔng ba fa a zɔng banet yɔng fɛ bami te kuts-itsɛng banet fɛ bami te gba-gba, ba net fɛ bami kyem banet awe. Ba yɔng fɛ bada kyem ba kaba yirik ka kɛ na ba tees ifa ken a ba nesek naka, ke a ban a kaki kotomong government yɔng fɛ bar a, nek ifa iyɔng bang barang anet iren ayet ifang fi ifa atu ifa a bane. Anɔng sak infe ida se yɛɛt anet fe amikem anet awe na atse ifa iyɔng, nek iye ye kin di yit kusonong atud ke ba da rib kufumung ifa ngɔn kɛ ba ren fok ngɔn mi ra ifa iyɔng fi se kashon ni ibaane me iyet ikyɛng itere ayit iwob, iyet ikyɛng fi kuwob diki ra kutomong. Ba da ka tsɛsɛk na aka kɛ, nek ngɔn mi tsi fa ifa iratek. Ki isɛ ka wat fa ifa iratek nek iye ye fi ibang tarak ayisi, iye ye fi ibang tarak kutsitsɛng, iye ye fi bang nɔɔk iren ifɛ akaakyɛ fi ida na, iye ye fi id aka nɔɔk agbagba, idaka nɔɔk kotomong ira, idaka nɔɔk kakyɛ fi ida ra nek idi tarang kudaam ngɔn. Ki iyɛrɛ yɛɛt ida di ba bakak nek avit ifa me bakyɛm ban a ikikak a wo. Idiki yet imi ikyɛng ayɔɔd ni izen ikak banet hwɛt b aba kem bat se ifa me awo ke babɛ ba kaba nɔɔk kutomong ira ku yɔng fi ku naad ifa ifɛ ashon ni ibaane me bakem ba rawo, ide me dɔng in fɛ is yɛɛt anet yɔng fɛ a mi tea net awe, ami sot atsifsɛng ami rasa kami te itsɛng na if a ifa iyɔng fi igot ibaane me. Ibaane me iye ne iyet itarak ayisi, amma iratek e yene ibang a sak anet awe na bang te gba-gba ayit ifa meimi kem, kyɔnti ibarang cɛɛt di fɛ, imi kyɛm anet yɔng fi ida ya inam mgma ni kukub ɛ. Nek kɛ anet ren, amikem ayɔng fi ida iya inam mgma ni kukub e a wo iren yet ngon ka bane yɔng. Ise yɛɛt ki isɛ kawat fa ifa yɔng fi inaad ibaane me ifi item iseng, anɔng ne fɛ anɔɔk iren, anɔng ne anɔɔk kutstsɛng, anɔng ne abarang iyakashon mben. Ki di yin yɔkɔnɔng ni mben batsɛsɛk banet fɛ ba mi ra ifa nek kazatse tud ba batseng na banet fi ice ba se nwinin, ke ayisi ba sehwinin awo bami kem bar a ifa awo. Akɔn e yɔng fi in fe ifa iratek iyɔng fi inaad ibaane ise yɛɛt. Kɛ anet ra ibaane me ni ra iratek e nɔng idaka tarak ayisi. Ki ise itarak ayisi yɔng nghɔn ma ida bi tarak ba yɔng fɛ base ama nighɔn ida kaba barang mo iren, id aka ba barang mo itees, ibama bada sɛ igba-gba ayit kusonong a zatse.